ס'איז דא אלע מיני ערליי סקרול דרייווערס. ס'איז דא פלאס, מיינוס, קלענערע, גרעסערע, דיקערע, און אלעס, געווענליך ניצט מען יעדע סקרול דרייווער צו וואס שטימט מיט די נאגל, מיט די זאך וואס מ'דארף אריין דרייען אדער ארויס דרייען.